Frigidaire zegny fitaovagnan-draha be, lavalava be zay io, mavesatra tsy tondran'olo aroa. I misy fil zay izy. Mandeha courant boka izy. Dia izy amizay io afaka ampangatsiahatsiahanao raha. Ôhatra anao mo jus no alefanao akao, mangatsiatsiaka izy. Na izy koa mbola hafaka agnanovanao mivaingana atao gilasilasy ty